Jenä tzujo'ni tzu'kä'mä mye'tzpa kyu'tku, mye'tzpa pajarito, mye'tzpa animal tzye'ta'mpä ja'ku musu ku'tä, por que jetpi'k ku'tpa <noise> y este tumä tzu' witpa.